A Belziky zen̈y, mbola mitovitovy rango rango tio in̈y fo. Tsisy maha samy hafa izy loatra fa an̈y fo zen̈y misy lera avy ziska zerô degre zen̈y tamperatioran-drô koa fa andran’ny la neizy sy rô la gilasy be. Avô amy zay mafana koa andra, tsy ten̈a ny an̈abo be ndraiky tamperatioran-drô koa fa mafana andra. Misy lerany koa misy malen̈y môramôra karàha in̈y.